To shede kam, sodai mutunci sosai mana, kanje kam, ai joni kanje ngon rayuwa, neɗɗo de ngiɗa heuti e rayuwa, Allah mi tubi yafam, diga rande neɗɗo danya fah, wala ko ɗum artata, ɗun nyama tau daga don sai kobo, to asibiti ɗun yarma, to wuro ɗun yar danyuɗa ma, dole sai kobo nassi der ɗon, dole, to wala kobo bofah wala rayuwa belka kankam kuta kuta kuhulli dolesai kabo nassi dole sai kobo natti kam saboda kuwaɗi moyi kobo sai nasi, kobo sudai mutunci ɗome yarigada ɗun warti dole ko ko neɗɗo mayu a yamɗa dipat sai kobo nassider maji daga yende neddo dun wari ɗun waddi ɗon duniyaru nɗu sai ɗun tafi tefoki diyam lotir ɗam dan toɗon galaɗam sai ɗon soɗiɗam unsuɗai ɗam kusau daɗam daɗam shede soɗata ɗam bawo ɗon ko wadda ta ɗon tafai debbo shayi ko e madara ko wadda taɗum shede ɓayoɗon kadinbo noɗon tafaito asibiti guɗun tafai shede a ɗon waɗani a batel guɓɗe dernuki ɗiɗam aɗe ɗarnuki guɗɗam ɗon haɓɓini dirif toko waddaɗum donfo sai shedake nassi derdon, to wala shede bona tofah matsala heɓake. Bawoɗon kadinbo to ɗondun take daga don to on koti ɗun sallamake on on koti, a ko wuro mo danyi, to ontafa naimo ko <hesitation> ko hunde gerogal, a agaga, to on galaga ewuro sai noye? to dole on sodo waiga, dume sedota?

Tayi a walowai abuja ni sai dilla baloya abuja, amman jonɗo ko ɗun yima gelle wailaje de ɗun yi garin allaji ta yahai toni mashin yarta ma ta walani a yata, wala e jata sai dai jododa enta ɗo, sai bo ta de joɗaɗa yabai gal gada ka yaɓuki gal giɗoma fu to yi to jata ayi kaza yita a wala na shede mashin, to a wala de no gatta dole ma jaɓa, ko ɗun yadu duye bo jonde du warti jon dakka jon rayuawa kan no ka warti, komi fah warti wala sauki sai e shede, ta wala de fa a wala mutunci, ta wodi de bo a wodi mutunci, ta mauɗo ta baccel famarel ta wodi hande shede ni to fa an won mauɗo ko der wuro moɗon, dottijo mo duɓi settin - saba'in to mo wala kobo hande to baccel gel shekara-shekara maɗa ashirin ta wodi de an won mauɗo, ko ɗun watta fu an ɗun dogganta, an ɗun yiata noddane'en wane, to goɗɗo danyi ma ɗun yi'ai nodda'en wane hanjum hokkata kaza, to goddo won yamda ma dun yi'ai to wane kam woni, da burdo duɓi on amman fa sai ɗun yi'a fa sai ɗun tefti wane gam hanko won jogido, wane kam ɗun duɓi din mari na wai shede ɗen jogi, datton jogiɗo ɗon wane jogi, to noddane'en mo, wane to daga a wara bo. an dun yita ma to fa a'andi daga ɗon ma harka shede sai an, an won jogiɗo to en tefi kaza dun tefi kaza dun tefi kaza, to an no gatten, to no ummorto fu fa dole sai an ɗon kadinbo ɗun dogganta harka shede kam, to debbo ɗun gorko a warti hajjajo, a to ɗun allajijo a warti allajijo, an won mauɗo an ɗun mauninta, mauɗobo bo kamada nanoto, amman giya neɗɗo mauɗo to mo wala ni to fa ka mako nana tako eder jamare, ko der sobabe modon, ko der anguware moɗon, ko der makobci en moɗon, to ni e anguware a wodi a gadawo bo to fa kamaɗa hanka huwete, ko shawari dole sai kamaɗa, hukunci maɗa ka ta'yuda ka hei ɗun yi'a to kadi jonkan wane hei no biɗa, to wane hei no bida ɗun ɗun ɗume jon mutunci majum, mutunci shede marɗa de, amman jon no marirɗa duɓi fat jon ta wala shede de ni fa kamaɗa an kan huwata, dole sai ka shede ka'a kam ka nassi, ɗun ɗon yi'a to ɗun harka shede ma ɗun an, to ɗun hokkata temako ma dun an, to ɗun soduki hude der anguware ma ɗun an, to ɗun goɗɗo tefi temako ma ɗun an hokkata, an won dokkowo ɗuɗɗun, a'a koshe jaremo asibiti, a'a wane o mo yamɗa, a'a wane o <hesitation> mo won yaɗu mo wala no mo yahira, to ɗum ɗume jum, to dole sai anɗon waddata shede de ɗun wadda ɗun wada bukata ka ɗun yidi fat, to ɗun bangal, to ɗun inde, to ɗun goɗɗo won yamda, to ɗun goɗɗo watta yadu, to di fat to tefiri ma shede, kanje gaddata shede, kanje gaddata ɗume fat.